Le mxi mdoxkua mxi yo'n mxi ndox kua mxi mdox kua ma' re ma' re ma' mbina re ma' ta ndob xilnaba' ndoxkua ma' yo'n ma' ndoxkua ma' palad nga xin ma' mne ma' naze mer nde ze nde ta ko' ma'ngoba, naze to lo zop ma' re la bixa' to lo ntop ma're yakoza to lo zop ma' re la ba' re palad nde zop ma re jwa'n, naze ndya ma' ndya ma'ze nkuan ma' zi lo ya' axta gap, na tak na na niedey mod ma' re mbina na ngod ma' izyo tak izyoba na nzo riez men yazal mena na o miska ta- ta jwa'n ma' ta nax tebana yoza ma' re exkon ma' nax ya ma'y mbay jwa'na nuga mbina jwa'naze no- nno mbin exkon mbin, naze nde kuan mbin thi thi lugar axta gab tya ndelo nde lo mbin ngo za ndyoxkua mbin yon mbin kon re la biza re re koza re reja jwa'n biza nchab mbina lo yana ze ndoxkua mbin yon' mbin ndoxkua mbin yon mbin nte ndob te mbin ko mbin ko mbin ngo naya na, mbay na ngolo mblo mbin ngo gaxnubina bro gaxnu xi gax- gax na benta nryote ty brata ben ndeza mbin mbere ya mbin lo yo tigob ma'a axta ke na gal xin mbin ngolo ngoz ngo naze zeba <hesitation> nke napa mbinaza ntan mbin mbed lo yo'za, mbay na lo nda jwi'n la nchak mbed na tolo lo mbin en xomod taya- taya ee nda ma'. Nda ma' kuan ma' yal naban lo ma' kuan ma' to lo xubi ma' to lo to lo re jwa'na na mbay ner lo kuan li mbina naza lo par lo mbin xomod ban ma' ban ma' lo izyore ze <hesitation> kib mbin re- re jwa'n la naguza nabay nkib mbin re la naguz re la jwa'n naxutka naze ntan mbin napta koz ntan mbin tamod tolo ted- ted ma' bixa na ze ryote ma' nda ma' lo yo nde kuan ma' palad yal naban lo ma' na, mbay naze tamod ze tamod mban re mbina tamod ndox kua mbin yo'n mbin, mbay tyz le mbin nlo mbin jwa'n xomod ncha xin- xin mbina nlo mbin xomod jwa'r na xomod <hesitation> ee kiz choror lad re jwa'na lad re nguda lad re xomod tra ncha mbin pues tata re jwa'na nlo lo xin mbin nayana.